Ñy fomba soa ahaizany ñ'ajà ñy karazan-kany maro mbo tsy hainy :ampilirin-teña an-traño ao tsikelikely karazan-kany reñy, na jaboen-teña tsikelikely na andesin-teña a bazary eñy i, atoron-teña azy tsikiraiké ñy raha tokony ho hainy mombany <shushes> ñy sakafo.